To, nii wunenya nii buh falau eing nii bur falauna nii zii nii due ni yaliya eing yibbe ze zikki eing an hamma hani zirwu yashu thamoh a yakaliama handigi yirgeneah nii wun nii buh falau nii zii nijeme yii a zine mwaryanyine nii ayinan shwaye shai shwaba eing bii shimdibu han kwabya yakale ziribu han kwabya yakale ziri zira yakale naboh abii wur shoeamne abii zirwa a banab shiterewoh akii hirene a banab nigo nijaa ani jana ani wun yan koskeh ani zi nii kwab mamma anii kuwob shwawa nani zwalibo ta kea yauwaba ni zwala je kam birkeh frama mii kizewune nizini wun ni zemi finnaha nii ha yakale na mwaryanye eing nii zini zir finnahena nizini dwa a zamie shehalawe wena nyina war shenwa ta ii kutine seaw na ani zenani tubuta hani yuwo ta anabe i kure sheaw eing bii nuri nani amnina nani yashu we han thamo a haye yakale na bunah yii zina shwab kwahewai yii zina shwab kwahewa yii na shwab kwahewa abii zirbu zinab tubu henbe ka zirbu ta kii daurimbi dakira, mizi sheaw di zi bikir babolo zwaba ani zwaliba ani zwalib nani am nina ni heminge nani tubuta yalakadunye ng mokirje. Ne eing kii yalwu ki nugana yambawa eing dau sunleh aa nara eing a sijine shwotineh nizwalab nani amnina ni zu shwa ni zu sheaw na ni zu ba nani niggi zimhahamna nii hawa falau a eing yibebe falau bii zewe shei shwababa mwaryayanyi bii zewine a thamdawanyi ani yi bebanna bii wur shwoeing bii zirawa a damii bii shim bii ana bina zushwona ar bii shwab kwa tiwa bii zirbuwa ba bii daurabu dakira a tuta yambawadunyi ein daubu sunleh na tuta yambodunyi eing igib na eing ba zikkine bii fah eing bii har yashuyawabo zikir a <hesitation> nii du na amna tamdawanye ati thuta a seh na eing bii tubu yibbi baa ha yakalina ar ba shu yakalen hamana, yashu tamawanye. Nii wune amna bani buh gombe eing nii bur gombe ne nyi shwakula lanye nii dahagi i la shwawa yire yina wee nii leah ta we bii shwa shimoniga kii ha yakale jimikie kuriwonye, kuriwonye ato kwayinshwawanye a kwayin shwawanye aza jii zwenyina ni nu thamkakabo, nii u thamka yii shwaba babo, nab zuwa nab shirjem yean han kobowayina na ziriwa ba du bwarsawa jem nab kimninjem kii fira kwarka kii nyura. Ayuna shehalawo a yunane bii yala wajula bikutire bii za ba niga kwarka. A ya eng baa nigiri kwarkinida mii dwa shi sheabo yuh hani tubuh zuba shuh a yashura webe ba shuda gwanwurawibe i zirim ya eing zami nyimda kwarki na bii yaldi nab ziri ein shean a hagi nab nyimkoboge ab to yal nab kutiriwo kimnine mami yi be bamni bi zewuna a halau yawe ni hanyi wen anabeneh ni dahagi nab zwalaga na shudi nani thu ta yambo dunye nani mumi thuna kii shue yakale kii shu yashu tamo yakalena.A zwai shibayayamo yii ii tungiwoh ban yujem a honamina a zirwu shuaku shunnele yina ma daha mu yir ma wundi mii yirdi mifir yirdi, yir nyimin naa zeh ara nyimin naazedi ar nigim frama ara nigim framadi a mo haginam hamegeh halawi nii anyi webine haginani heme yibbebige ein debi na shuda nani tuta yibbe bii be. Yambo dunye eing mokirbe ing dau sunle bura bikimbu na eing bii naginona nab hemagesu nab nuwaga nyina dami ara datir tula eing mir yib kii har zikirwurawibine i har ya shuyawe kii hari suena a yun hamma mu yir yun fraya nakakamo ing un wumeke nakakamo eing uri kii ba jir naa yibneh. Kuti mu zukko yuri yiryi hani nu jakim-jaka ta yibneh. Yalakaki mi fir sheye muna ar hani jarnyalna muma imni niye a ya eing ba dur hani jar nyalna. Ayunane a du shiye muna ma sue-ni swoaeah bikim mu ma duna hamuna a muma sue shiyemuda a she halawa a za zuda mishimagi a eing shwakulalamo arnige, frama i nam faah anam sur shiye munana yambawa abba yalama munna, ara yala munade ireyi nam sue yamnina midway a kurwo a gue yi nyina anni yibbi the ba dunina a mu zukkoh hemilthe kure naam ze halawe hara munana mii gumniniga mii ue ni swoeh ana frama minam finna a kuremi yira ana eing kutir yiranu ana nyina mu gumiwo nii zirimne a nani gumiwo ni zimne nyina yun hamma na eing lakakarwa nii thumr bu kii yuri yiryi han firaya naka kaye an wumekere ani finna di eing jii sheye yina na nyina datir tulla nyina yu wan hamma a hama deki nani eing bine, kii kimnin mir nyide yambo a nuwa thamka ana she zikirwa baki dinyine zikirwa kukwamatha zikirwu we shiye gina zikir shiyeyina ganah zikirwu we ana ka kuru mehemneh ba'eing hani warwu honamna baa nii warwu hoanamna ziki hwakutha yi bii thu binyina nye yiwa bii bii tunanyinayeh eing na kaa zir mir nyi nani eingbine ki tukam ya eing a dami mir kii fira frama yambonini dwa na duttah nyina shen kukwamowe ka zii eing kii har a swah ani bide kii fagi frama yambonigah. A datir thula a yun hamma a kii sekuwo ziri-zira yakale nii yambo, yambo we a naginmira nyin eyawayina. Yambowe a nigimir kulmine, yambo we a nigimir suena, yambo we anigimir shehinkina a datir tula kii sikkin yakale, kii sikkin yakale da naka jana sahi mir nyide yake na duna shibatatha eke de yambawo a dawo sunleh a zikir wurawi kii hanyi we bii neh kii yura yib fraba kii yura yibbi ba finnana. Kii kutir shenhiwa ii kutir shenhawuda ki ura yibbi ba zii na hamaa a zikira yambo hani dau bu sunlineh nani ein kii har zikiyaka delehe ne kii dunin hamma yii sunbah ba zikigaka deleh ein ban harna yisunba bamir ban har kabrina biyu bu shue kulewide bii mowa habaka abii mo habakida habakakamna in imma hani burne hani yubi she gugute tii bii shwa bi dunama habaki mile ki bii shueyine ar bii shubunyide ab duna ein kii har a yashuyawamir a huwshai ta shwawamurnu, kam yake kii due dwami a wung hani yill foahlewoh? bii duni bu nyidi ab shimbu yake a dwala abii shimbu ayake bii dwala da ar bii tuna bunye daka kiki zene damu zirwa, yiwunzirwa yiwun zirwo ara dami a daki mun ya kalia aki kimdir shimir shwaya yi hani nu nyal jalina. A buh zirwudi bu wume foahla la ye abuh kuwiyuwo abi shim bii lagi shenagada a shi halawa zidde a nab tuwebu mie kamami yil da mu foale duniyayuwoh na tubi babu ara thundekide anab tuwibu mala mii windiyil mu foah le duni yayuwoh ara il foaliyedi a fii bii kuri kwamyuwoh ara dun dikide na thubu ha shibaha hea nye ba eing na ji zeaneh bii kubtikubtami suswarta anabi shi halau kii hanye wiii ka zi anabi ein kii har jiki shem shukuna ara, dum ma janyal da ara yurami naa susumea yina ayurami naa susume ina a sam a fii yiwudi bii ka du yake dai tabe eing bii bea har shwawang zwabbabaye bii gii nyal jalali ba ja dimnige bii nyal jala buna birele li bii ba ja buna sheawna bii hagin na jaa buna shwawga bii zwaba ba yudi bii nab tham ya eing bii fira na jaah haga anyi na ma thu yakale nii shem shwaida mala ir zibde kii kutir shinha mirwu yakalidu kii a ya eing kii fira frama yambonii dwa na du ta ya eing kii fira frama yambo ni dwa na du ta ya ein kii fira frama yambona haggamirniga a nani hagimirning ne mir kaa zii-ihah nya dulamnale naki dwamniyada na kii atir yam bawa naa yamboh kimnimirna a atir twaa kii kimnimirnye kii kimnin mirnyide a yuwan framanye a dami halawawe mir ii nyinda ar ki bu dunyide aa yambo duwa bu shiba frahanye ki zuwa bakie waha yambe na eing ki nagina swunah. Nii nun thamah kii zuwa ba kii waha yambe eing be nyina na eing datir tula yir na aginna a ii shinwena eing shinhibaha ina, kutire inhamuwa am niga mwarka a kutire shinhamuwa mii fa frama ani wune yamna she halawa ze ni wunni jeah zakawon ni jeah yu na amnina nii zamii ni zani shwa nii ha a yii zeana sheni zwai shweaw eing nii shurna shayi shwababii bahayeneh yire zu shoya we binidi bu shimgo bii yu bii shiredinii yu bii budwawudi hagima nab shimbu kwabya bii jue bumagah ar bii washenwu bii bari kii ziki da ni jaah wa baki kimdir kwabyayi zu shemir shwayaniga ni thi sirrah nii duni naam na na thuta mirybbe swo laba shenhamir baha dab-dab nii buh falau na eing bii ze wung eing beh, nii bu gombe na eing bii zewuin eingbe ana ni zu ziki shwake na eing ba zewun eingbe eingbe nani zuneh shenhehanye.